Mi waɗi faŋndi, kono mi faalintaake e nder ndiyam wuɗɗo. Nde mbaɗi laana, mi waɗi waawi yoni ko waɗa waɗi faamu njangol ngal.